जावन करपाक तर सगला इसी अस्त पण तितक्यां ता कठीणाई अस्त। सगळ्यान बारी इसी तयार करपाक म्हणजे आमलेट, मॅगी, सलाड, बटाट्याची भाजी, कप भाजलिली, चिली आणि खूप पण येह थोड़े असे पदार्थ असत जे खूप मका आवडतात आणि ते तयार करपाक सुधा खूप इसी असत।